बाज़ार में सौदा बाजी करना एक कला है जैसे सही तरीके से अपनाने से आप अच्छे दाम पर सामान खरीद सकते हैं। यहाँ कुछ टिप्स दे गइ हैं जब आप सौदा बाजी करने जाते हैं तो हमेशा एक मुस्कान के साथ जाएँ और दुकानदार के साथ दोस्ताना तरीके से बात करें। यहाँ वातावरण को हल्का बनाए रखो और दुकानदार को भी आपके साथ अच्छे से पेश आने दो। दाम पर पहले से शोध करें। किसी भी उत्पादों को खरीदने से पहले बाज़ार में उनकी औसत दाम के बारे में जानकारी प्राप्त करें। जिससे आपको यह समझने में मदद मिले कि कितनी सस्ती या महँगी कीमत है और आप उचित सौदे के लिए बातचीत कर सकें।